Ka karabela loi runkan ika lono lona no defile no runkan no veinte de noviembre loi runkan ka kar rera runkan ka ka pelot runkan ka futbol ne basquet runkan lo lo liate teskwal teskwal telesecundaria lo runkan participar lekandon le runkan kaminar ataner runkan kadika tarnien nu nax no no runkan kamdo kan do korrer nax loi loi ni ide riolaska ka bi ma kabe belad naka ka bin compañer nakan turbiekan diika runkan ka doneka numane ka <noise> neka kule xe neka ta tiu lo runkan ju garbasquet loi xitate municipio loi nax nni nax no lokatevio kane lo llichi na